Karazagna fanaka le haiko ndraiky ai, <hesitation> misy zao o seza, de fandriagna, kitrara, de latabatra, armoire a, étagères a, table de nuit, de <hesitation> ino koa mai <noise> <hesitation> tabouret e, de baiou.